Për stiré ën paira d'braie mi tacu sempre da la part darera, tacu dal bas e ven-u ën aut, fazu la gamba dal bas a la sacocia, 'na gamba për volta, poi i giru e fazu co ël davanti e pöi deu piegheie ënsema e dagu ancura ën culp e pöi i pendu